Lera fandriàko e vingt deux heure zah mandry avekeo six heure maraindraigna zah mifoh dikan'izany adin'ny adin'ny fito ake zany fa tokony ho izy zany adin'ny valo e.